एबि प्याज़ या लैशिन तेतके बी एज़ा हाय ए। जे ते तूक लाम्बे समय टीके बी राखने। तबे तेतुक ठन्डे जग़ह मुच पडने रखने। ताकी से ख़राब ना ए।